Iu nun manciu spissu a lu ristoranti pirchì preferisciu cucinari a la me casa e manciari zoccu priparu iu. A lu ristoranti ci vaju sulu quannu sugnu fora ed è tardu pi jiri a manciari a la casa o macari quannu mi appititta qualchi cosa di lu ristoranti. Li ristoranti ca preferisciu sunnu chiddi ca cucìnanu bonu lu pisci.